Ny fomba fikarakarana ny hena atao sesika anaty hambergers zao a: alaina aloha ny toton-kena alohany zany no hitako hoe tsara, de rehefa avy eo a asiana sira, karazana hanitra zay tianao, de endasina iny avy eo, de sokafana amin'izay avy eo le mofo hamburgers iny, de alefa ao daholo ny fangaro rehetrarehetra, salady, voatabia, de le hena.